طبعا تركيب الأثاث ف البيت دا عملية مهمة جدا هتضف ليه من الملمس الجمالي لبيتي. فالتالي بختليني نهتم بالتفاصيل الصغيرة في بيتي. <hesitation> طيعا عشان نركب ا قطعة اثاث بشكلك صحيح في بيتي لازم نهتم بالتفاصيل زي ان انا نرتب وننظم الاكسسوارات وزي مثلا المخدات والستاير، <hesitation> اللندات، لازم تكون متركبة بشكل متناسق وبشكل مناسب. وبرضه لازم نختار الالوان والانماط اللي هتتناسب مع ديكور الغرفة، والمكان اللي انا قاعدة فيه وهتعزز من جماله. والتالي اي حد داخل يحس بجمال البيت وجمال الاثاث وازاي متركب بشكل شيك وانيق.